Oya o-o orayuwa ko yoya kwe oyingye kese mani ni ya shoshi dase ni nkoni oya n-ogyolo wase neneshi ipu kese akpa jama tukpa, owase neneshi ela ho ya sha ase otu owase neneshi oza yoya ho ya woza na ase ki fu bwebe ho ni, owase neneshi okela ase ba fo, owase neneshi oya yawu ebe ifu kimu kuma ifu kishi ni sho otu ni a-nkino owase neneshi oza yoya ho gogo kpa akase nyee domin owase neneshi la, ogyolo wase neneshi la, ogyolo wase neneshi oza n-n oza rore ho ki wo neneshi la, ase ba yimu ho, ase ba fela ho, ase ba yawu kpa awo, ase bawa bida ko gyogye, ase bawa labo ko ogyogye vebe ho, ase bawa labo kowe ko bose ifu ke ko ko ke koje ni ogifu nu ni woza neneshi loni kwokwa oya labo ko gyogyo ko gohobu awebe ho domin owase neneshi la so a-nkino oyingye nkino owase neneshi ajama kpiri nyee ni bo ebe no ya yanu ni aba kawo aba tikpe ho aba labo koza vebe ho, awo ma ya labo vebe ha, okuma gyolo wase neneshi babu oza no oya yimu ese mani no oya pye lo ni yaba lo.